Bueno opaeteko yande yande païu jare yaipota ñanoi ñaneretä, ñanerëtaï, mbatï yaikota mopetï yamboarenda ani mbae alquiler rupi, mpëtï ñaneretai ñanoi yaeko jae jokua yande yaegue yande puere yayapo, yayapo kavi ñamopörä esako jae yande mbaeno, kua oombuaepe yaikovako mbaetï, oime jeta mbae ombo prohive yandegui, ñanoi limitaciones, ñaneretä pei mbaetï, jokua yande yandembae jaema ynade yakïreïgue yayapo jokope.